Tä kõnd tüült kodo, ku märkäs jälki tuudsamma kujjo. Tä kõnd vaiksõlt edesi, kooniq joud üte piinü kõrvlhuulitsaniq. Tä käänd sinnäq sisse, juusk vedükene edesi ja peit hinnäst ärq. Tä piil nukast vällä. Seosama kujo käänd sinnäq huulitsahe sisse.